Mappekko goncingnge nulle bukkai reppo-reppo e. Magi inaulle goncingnge bukkai reppo-reppo e, nasabaq pada-padai assarangenna goncingnge lao ri reppo-reppo e. Yakko bedai assarangenna, deq nulle tabbukkaq ero reppo-reppowe.